Njaɗo leydi Nowe fuf, hokkete habaruuji, nyamunda maɓɓe, ko hawti e biskit, e marori e ɓikkol lekkol ba mangoroje, gobaaje, e biriji.